تدريس الاقتصاد و المالية مهم بزاف فحياة الافراد و المجتمع لانه كيساعد على الفهم ديال الاقتصاد بشكل عام و على المستوى المحلي و العالمي و كيساعدنا كدالك باش نتخدو القرارات المالية الافضل لينا و كدالك كنوجهو <hesitation> الافراد باش اخدمو التجارة و فاي مجال كيتعلق بالمال و كنعززو الفهم الشخصي للمال